Tok rok ni bothop no swnamna bagwui kwbangma lama tongo. Tok rok ha o bufang o tei nukhung o tokthop swlamwui mano. Ha o bothop swnamnai bagwui hakor ba sam rok thumui bothop swnam o. Bufang o hakor khurui bo tok rok bothop swnam o. Wngya khe bufang bedek tei blai o bo sam bai bothop swlamwui mano. Nog ni nukhung o tei dewal rogo bo tok rok bothop swlamwui tongo. Baksa tok rok khe borok ni swnamjak bothop bo tonglai o.